الاحترام طبعا ليه الأولوية عندي لإن إيه فايدة إن إنت تحبني ومش أما تحترمني، لكن لازم تحترمني حتى لو مش أما تحبني. الاحترام بيحفظ للواحد مكانته وهيبته ووضعه وسط الناس وحتى بيني وبين نفسي أحس إني إنسان محترم، فالاحترام طبعا في الأول وفي الآخر من غير نقاش